Tsirguq ehitäseq uma pessi egäsugutsidõst saadavalolõvidõst matõrjaalõst, olguq nuuq ossaq, sulõq vai ka ka määntsegiq plastmasstüküq. <hesitation> Egäsugunõ sääne värk, midä mõtsa alt löüdäq või.